'O ricord mij 'e l'infanzia ca chiù preferisc <hesitation> so chillillà ca so legati 'a primavera, in che senso? <hesitation> Ij m'arricord ca durante 'a primavera pazziav semp abbasc 'o giardin d' 'a casa mij, cu 'e cugin mij. I momenti chiù bell so cu lor. <hesitation> E quann currev, saltav, pazziav cu l'acqua, cu 'e biciclette, chell, chell m'hann semp piaciuto. <hesitation> So ricordi ca venen d' 'o core pecchè poi mentre nuje pazziamm 'e mamme steven ngopp 'a parlà, ceh preparavan 'a cen. <hesitation> Si pigliavano cura 'e nuje no? Se pure dint a chillu mument nun steven cu nuje direttamente, però facevano tutt chell ca pò dint 'a cocche modo dint 'a siconda parte d' 'a jurnata, no? D' 'a serata, a nuje c' faceva piacere nuje creature e ij m'arricord semp ca proprio cu loro doje <hesitation> pazziav, pazziav assaje. C' facevm pur 'e dispett eh. Però i momenti, nun 'o sacc, ca pazziavm cu 'a biciclett, là m'arricord ca rirevem assaje, oppure 'o gioco d' 'a campana pur m' piacev. So, chist so 'e ricord chiù bell, cu lor, cu loro, cu sorema, pur, ca però ess era nu poc chiù gross, quindi nun semp stev cu nuje. <hesitation> Tutt sti mument so legati effettivament 'a casa mij. Pecchè 'a casa mia è gross, <hesitation> e quindi stevem semp tutt quant là dint 'o giardin. Nu poc come si chella casa foss, foss nu cristian no? Ce l'amma vissut buon <hesitation> e chill so 'e ricord ca nun se ne vann chiù.